إذا رجعت أسبوع راح أستغل الفرصة وأصلح بعض الجرارات، أزور مثلاً الأصدجاء والعائلة وأجضي وقت معهم، وأفكر في الأشياء اللي كنت أود أجولها أو أعملها، وهذه فرصة بعتبرها لتصحيح الأخطاء وفهم الأمور بشكل أفضل.